نعم، مهم للشباب المشاركة في الأمور السياسية لأنهم يمثلون المستجبل، مشاركتهم تظمن أن يكون لهم صوت في صنع الجرارات اللى راح توثر على حياتهم، إذا ما شاركوا الجرارات بتكون بدون إعتبار لإحتياجاتهم وكمان لرؤيتهم في المستجبل، لذلك لازم أنهم يشاركون في الأمور السياسية.